Ya odai daleu ina ane anea dolai hu ane halade u'ana liki ne liya ado pai akoise matai matutu mina sematutu sepu mahole, sema hulelu sepu akoise matai maka una dawese maleu sisona loke ma ane yohala do ma ane <hesitation> iya'o u'ane hala hohela'a mo lepai ina hede kupana do ne <hesitation> nena apewada do nalesi nalai hala nena ami kaiti adobo han hala hohela mo. Na yam hedo lai u'ana le dikia de weda hudia adene senama wesi an ae lokae keu'e, keu laleu ina lai duko.